तुवें वोह सिचुएशन बारो संभरलो, तुजे जाशे लोग असल्यर बरे पडता। दुर्से कोण असले जाल्यार ते रागिन किदे भी मणपाक लागत।